<noise> une ratiba jane pavusiku, <noise> kulingana ma- anaa nilinielo ndili ukutama kunyumba, iratiba jango pavusiku ndisunge ikyakwanza pandilisimuka sakumi! au sakumi namoja, <noise> pandisimuke saumi jou sakumi namoja! ndikwandaa ikyakurya kwaji jakutavusyamba, <noise> lino kusyamba jitegemeana ndiluta ndaa, <noise> kama ndiuta kumbombo pangi labda jakusomba imbawu, imbombo jira jinokwa uvuva- ukulava kwanza tulivolusu. Kwahiyo ungatola umda ukwawimira sambili au satatu imbombo najikavombeke, kyondilivomba wima sakumi sakumi! usisimuka sakumi namoja wanda iwe ikyakurya, sakumi nambili kasoro aua sakumi namoja jiejo, wieka, <noise> avana kwasabu vakiva vavitegemie walinuweso wakusisimuka vijanda kuvya kusyule, kuvandalie ikyakurya, viuta kusyule. Kwahiyo kundi vandilindukwa kuse- ukuta ajundi jaukunyumba, nditereka ikyakurya pamunyi, kutare, kwahiyo wesa utere ikyaurya ikyapavusiku, wapagisika avene ikyakurya kiteluki jundikalinde impaka kumie. Apandikile ukwakumie putifingira mwijiko labda mukuvomba syango, <noise> avana vivya avavai ivomba isingi imbombo, baada ja apo labda tutelike, tukire, emulie, ndisira kwakobea kwikina ukuta ndijibia <noise> kwikina kuvajirani, <noise> tungi ukutola istori navana mwijiko, <noise> kwahiyo jutukwilitsaa, baada ja apo, ilatijiba helau yawikona. Pavusiku tena kilavu wije tena vulava hivohivo umda kukalavikolo kukwa, kama ndio utakusyamba labda tuita navavana, uinditerike ikyakurya, ndikwandaa apa avana ndikuvasisimula, ndikwandaa amazingira panyumba pandiwisuka myenda pavusiku, wiruta kama kawaida kusyamba, isirindile kusyamba ukuta jiuja sasita, hamna wikike ikyakurya ikyamoja kwamoja, kyakusirya kuko, kwahiyo kumie tena tena pauja ukwingira tena mwijiko navana vuwe, ukwingira mukwangajika isyakumie wutereka, mulie navana jomukwilitsa, pandi satatu kubya kwikona, lakini isaitsi wundiame, windiamie kuma ihabari jakusyamba nandilinajo, pavusiku ndisimuka sakumi namoja, labda junditandika ikitanda, nditova deki, nditova unswaki, sakumi nambili kasoro, ndikunsimula umwana, iluta kusyule najune ndiuta akahumbombo. Lakini imbombo iji ndivomba jira nandiwuja pamunyi, ndilinda kuko mpaka kumie sakumi nambili, kwahiyo iji ndikwandaa ikyakurya impaka umwana kyapamunyi sakumi nambili ndiuja, potukwaka najumwana umile kusyule, patwisika tungamesa mumbombo syakumia, tutereka tena ikyakurya jutukuwoka, basi kwijandaa kubea kwikona isiku jiluteu.